Jete' amu tambien ispäkpapä't ät wijtyajpa täjkoji, täjkäyajpa täjkoji y extendetzäjkyajpa je 'yaraña ja'ku ijtyajumä, tzyäjkyajpa telaraña ja'ku nyätäjkäyajumä kyu'tku, nyätäjkäyajpa usuk titya'p wa'ku kyu'tyajupä y tambien täjkäyajpa ka äjtyä änhku'ojmä, minyajpa äjtyä änhkumyä y tambien äjtyä papäktä kyä'syajä, wijtyajpa täjkoji, täjkä esquina'ojmä mye'tzyajpa lugar wa'ku tzä'yajumä y jenä ijtyajpa pue y puksyajpa ijtyajpa 'yune, wijtpa kämanhta araña, mäjata'mpä araña, ijtu mas peligrosopä ja'kutyä kyä'syaju, u minyajpa äjtyä'käsi o une' tiyä papäki kyä'syajä, täjkäyajpa mesa kätäjkoji y ka'ntatä limpyatzäkpa täjkäyajpa mesa kätäjkojmä, trasteru'kä'yi, po'kstäk'kä'yi, jenä tzyäjkyajpa je telaraña käwä'nyajpamä y täjkä esquina'ojmtya'p madera'käsi tzä'yajpa, un lado de madera jenä täkäyajpa y jejtzye witpujtyajpa tzu'käyi o pujtyajpa jamoji, pujtyajpa kämanhpä, pujtyajpa mäjata'mpä.